जा समुद्र का स्थल बदला। और पानी जमिनऊइच जलो आइ। तला अमुक अका चीज़ पड़ने सोचने की। की अमुक पहाडु बो पड़नो जानो। कि एसे जगे जइके पानी ना सका आइ।